Musileey mamismé do babaŋéri mo jambi mukajéén, nujuhé ubang mo wa tiŋé silokuum sifojiir, do babaŋéri maat mubujo bala ujool bésiil mo